<hesitation> aziha ashine kwara kur, kehi da ju gwiha wude ke ka, da ju gwiha wude tidya yuwe, a tidya yuwe, njuru da jugha a dugwaya civa a mine, a halkwa hiya ka da halwa hiya? Ka da juwa da tugha, ka da tughaya kafcila, facila ci beai akava tu tu zine bka hadka, to akvagha a bla hadka ci, njuru da hadja kwili izita to ka wude da juwa hina dwife a yuwe wassa kwili wude a yuwe tidya tidyava, gwal hamaga a hadja gwiha, ka yumira yaunana mbasni ka nata gwihi tiikwe ma'a nata titikwe ce gwihi ka da fara tida yuwe ci da vukwe, acka kiza da kwara kena da kuha zaravaha tama rata ha ka da juwa da kuha rata, ngre a gwal atugha ka, vfijila ngre ci dskaga tu viga ci rata viga hiya, a wude ngreya tugha ngreva, viga hiya tugha rata wude, thla yuhu wude viga sinai ei tsahika rata, wussaka wussacka njivika dugwayaca to ka ka da thal yuhuwa, thla ka yuhuwa viga hiya paharu ka twaza caka, paharu ca ratha ka dakila, nda bla ma yuhuwa ka ka mni mne dama aka alla aratha whala ka ka ghwalla, hwalla, hwathra ci avika labca naya ci ayaragskga to gma Timi wi ee mine mine jjura da liga yuhwea naware zita ka lga yuhwe nahaci, lga ka yuhwa nahaca lga ka yuhwa caka ka ju da katha rata, katha rata nahayaca mine mine a kdjanafe nickena a hladaraka, a ndidhara ka yadara ndiahara, a hidima ndi yadara da dugwaya ci, wifte yadara, hzda dalgwal da yadara ha ski, ka ka juwa mana dagwaya naci a kdjaraka wuce lukwne zaga handuwa blavubalni dughunaci nahaya ne sai da siyi da fuci bda lagva laga ka kfe mka nahaga lukwuve ziga handuwa, dlakwa gida tsatsa mba da fici, ka gagtha, aya ussa daruwa, ka fida dugwaya ci wuci lukwuve ziga handuwa fidara aka dugwayaci klika da gwidagwi ka zadye da paha fte fita lawa, da hwalvane da diga kwide kwidi ka ha, mbasine nekene waje lukuwve a sihi dughwana da luwa iko da fata, inko da viyu viya hara, niji dambasa lga yuhwa ci dughwaru, mbasme yadari mbasine gru lega yuhwa kajifa gwar ski, njwun da dugwaya tama, naci kudila wucega lukwuve zaga handuwa wuce ka gwre da juwa, gwre mna dari dugwaya gure ca mandari chukujura, kajinife, da tima wi dughwaru, a kajinife wude mna daga fighe wi ski da mana wude ba, maha a balwide ca mani wude ba, zuju da baza, kata da baza dughu infka balwide nahanice at da digana baza dughaca ka ka dighwede sihi ka gwre da baza duha najile wude ba ka kure da dikga Daga fitavaha tunda mineci wudi adga fighe na hwe ci gwal ka tida vidile kati da hayaya daga fatia fata titina ci naha hduwa avdi va ga ficiva naya na hina wude gwiha ari hanya ci lukwve ka ka da juwa da fei kara ta bar lukwve siyi shiga da hapka zaga hduwa gtha da gtha wude dugwaya, to juci sihi da yluwa a dada siri waneva, to tawa kudkarvi fte dughunaha, ka juju da mba, ka kwari nbadari dughuna, ka gwar ju da hinha mba, to da iye dada naha gwalka da naya nata ski kena, tak tak dada naha kgida niseth khu, atukla ka da tikhaya ka kfe ka ha, ka zalada mbdahaya ka da gida ma haya ci lukwuve ka da fga drawa ka ci hwaya cici lukwuve zga ghndawa. Aska ndava ka dagwaya siyeci gram akile ka da manaya ka tu da fiɗa tama nickena zu wude kwara zigha, aya gma zalhhu mani ka kwa kwara ga ni, a ka dihi chana kwaɗile ga hndawa ziga lukwuve na gaja gaja nda ska ziga dughwa nayi mbdayi hiay dada haya aika mbla ka paheri paha ne hwe, afvaka dalila mine mine mani jugwara ni ka da ka da fdi dugwaya ci fidika dugwaya killika dahine ska mbasnaya kome da kome aya da timi wi gwal kata ka ka dgwaa pana gwdika pana ka da mbasnaya Gwada pana, ka ga katha dakara siye katha da hari ci dakara, blaka gwila lagdari ka. Ka ka bla ka lagdari va ka yahaya ka zuthwitigha cika, ka tre da at gwaduha ka zugwanha juwa da gwaaki dahari ga zuugwanha, kati b bagka kiya tumu wi ana a hawi wuda dakari? Da hus di wi da haya ba, gida ma naya kwana wude gida mba hanya pana wwude zita ngma, ni ska ju ɗua wude, hma hma yuwe kwal sawaya mnawi a ska da kware, ka zalacikada hawaya dakari ka hgwalava kladari ka dakara ziga caceci cine ka ka da wahalva ka da kla da hari hari ci dakara cicimbe da to ci thvagma ga di gida gida ci hwe mba, nada mna mna wude haya, da zadra zada zadara mna bayaci ka wude yahaya gwal mna hayaci ka wude hara thghawita ka ti da hu hwasiga ahaya, dga himaya to bituwe kudga da wara cki, zga bituwe hwe, zga batuwe ga bjiru zugni ze ɗkila, ku vjara denhwa zite dkila. Ka ngli batza wala kate da hine kwata dari sati to ski ka da da kwari ha, naya karfecika, dunakaci gwal digika kanduvaka, ardunaciva tida zato haya ka jaja mana karaja haya nagheci panaghe ci tafra kaya haya naci ka ka da paha aya ju fita fita kha, manida mna va gwaha, gwaha nahaci siye da mana da zaga zaga masni ci gwa haya nbaci dhe dhe ski to mada mada kwar ski to aya timi wi tinda mashana kgwal haya, juda ndvuru thra ci igwi ha kiha gwal ada chiha iyelyuwe neva harja luwa, da gwdungha, da ndja duwe vara, vara ci tha vadarawa naya mbici tha vadarawa, da tetkeve tha vdasvu mai sauki, and mbici zga hkar ne kana, haduru dyalwa ka, ka kwaru da ndja ndja chi nise, da naya vjara cka ka gwra da ndju nuja, mbasine cha ndja ne, ka kada tineghu vara ga hwe, da ngladawi kha yuhwa zeda t thla acha ka ka da tineghre ka vara ga hwe naha chi ka ka da njda da mta gwihi, a wijil ka njdaya da mta gwihi. Ka kraci nlaghu tsahaya da vlana ski ka wise in haya vara naghaci ka pahmi vka cha thgh kara ski ka da gida ti gida chcana gida cana gida cana ka da sulhal za fici yuwe, haru haru a za zga luwa azudu kware za zga amini ka da mna kigha wude, a ju da gwaya ga ghwalaga, da bari wi wude na ga hwe ba? Ka gwra da juwa da gwaya ka pana mka bita ka ju thladla thla ma da haya wude agha duava gathava da fju thla da dadga ha, ku ɗuɗra bpana, a krafe civa, thladra har hulga ina mbe daha sine, ka ka da dzidza, da sayi vle huɗa ka nici da kinaya nice hwalga a hwe ma duava, sce hapka da klayahaya fici ga fici aya ska da kwara ka da kijinhari kijinaharici.